Kauso na <hesitation> ra'ayino nada dabba kowane nada amma nada komshine ko kaja zunimi, zuni a ina fuɗabu ɗdo? <hesitation> dole ko keja zuni aka huda andi fudabuma kauso fuda wayye ko ko itko nawama ko andibu dolefa ko gale ko yo oyu ko iko huda to yokofa ko ona oyudo? i ko ina tsanko to kauso mi dama biya akeje zuni aka ka'a ka kajabuma saiko kaleno to kokejeko yoka andi bone do? aiandi bone bu dole ko namanta zuni aka marammi tinda mara ka- ko inabu saidai mara darinko yo mara amma go a ina- ajari marabu ai a manta zaini bu munifa dole mu monta zaini mu monta zainibu dolene yo goma ditu iko fuɗa to yokofa ai andi bone buko? andi wahalabu ko iko maradai dole rabonko a <hesitation> falei ko kofra ka kaflingo dolene ko wena, to kausomi duniya wanse azaman kauso mi'i. Miya ko ina banda marabu banda miya <hesitation> a duniya wayye to munima mu yanko muda milla gaf mara ko gofa miya onko karatu ko e' karatu nagoko karatubu ko gau bara ko ina karatubu ko kaje dabbobi do ko ka kaja oshi kowena yako koganko koda 'ya a tilinko kiti ka'ayyoto ko andibu dole zamen konni yane amma ko andi oyu ko kajetu andi miya damtiko ki eyyo damtakobu fa amma koda ti'ya andi oyubu bone sena sarabu bandi tinani <hesitation> ai dole ko eh tinani ko moiko andi 'yai damteko miya <hesitation> amma saiko galafa ko galabu a inabu saiko gala ko la- la- la abunnanma boma'i saiko gala ko lambama ai kogala bimi lambama ai ma ai a gadonko daraja ko iko eni lo kwala eninko, lo akwala eninko la lamba dino deko gamkoma iko eni biya a saurari tisi koi iko yoko akwaile lo andi lo akwala zanjenko bu ma'i azaman wanse, zaman wanse saidai mara kogo ko galtum sai jon hoti andibu sannan ko metu ko menam sai sallah magarifa ko iko magarifa sai lisa. To ko dayatko gobinni toga jalulam'i mandu si hinɗa si zana gabi si e' woto si iko wotommi si urte si namno akanci shigo riyammi shi etu marami to a gandu kiti gandu kotena bumi ko ditu bono do ai godeko ko ditu bono sai a riyamɓi kotekeno ku mentu ko tekeno zabko tekeno yobima ade'ako riyammi kausko ko andi marabu yotoma tin le'ankosima iko marabu bono kanni buma amarabi yoto sam rig mamaye man kanni a ishe lolo manbu zamna wanse amma yomu yo somku ai ko la luɗe tittirima manoti mara kauso moni mugo mugaletu a yanga to a kauso kuwa ayamgam- ayamgam ma yotoma mara a yamgam bu bare a yoto a ishe miya ki ayanga maɗ a ishe ƙulli ki ayamgami kauso zamno wanse ta ishe luma ki- ki- gurj ga ayangam bu to marka ayangabu bare ka macca to kauso a zaman wanse zomu kauso kuwa daman. <noise> Nago ga zabno mudanko kazabno mu'i mugo riya mudanko riya saimu e'tu gasayo mu 'yano gasiyonmu mudac caho mudacano caho ai dole muboita dai kawis tabsa a zaman kauso kenan andi riy bainabu ka- kadeko bono banda wahala bai miya talauci dole ko sara bonko ko andi oyubu ko galeno oyu ko dinommi- ko denommi- ko denonmi ko andi oyu logunko damtikoi miya namano- mokano 'ya ko hoda oyunko ko keje.